Gyíŧi bogolla bég njéti jédr ta binan megesi nɓaalim bàa ma. Mee bigolla bégi nníisniise binhaji boji umoñe binan to níis ghódim bàa ma.